Sakafo matetika anagna hevi-diso zao: magnano ako gne voatavo, izy ame sôsety, fa gne e korizety satria ireo sy de tamin'olo lôtry, fa eo izy malemilemy sady sirony mamimamy afaafa iny sy de maro mahatamy izy io nefa sara anefa io raha io, tena sara.